ما مش عارفة إذا كان كل سلالات الكلاب ودية ولا هي بنفس الطريقة لكن أكيد هأتوقع في سلالات هادية ولطيفة زي البرادور وفي سلالات يعني تاع كلاب الشرطة وهكا كدا عدوانية وتكوني معاها أكتر حاصل يعني لأن هي كلاب حراسة.